زما یو راحت او ارامه سټایل د جامو خوښیږي، <hesitation> ډیر وختونه فېټ شوي جینز باید که چیرې هغه کژول کلاسیک وي بهتره وي کوم چې د ساده ټي شرټو سره وي. زه د سپک وزن لرونکو سویټر خوښومه، همدارنګه که چیرې سکارف وي وراضافه سي.